Apareata supereta jaema oremiarita opaete mbaere jare kiraiko yaiyaiko vae kiraiko oikovae mbaeko oyapovae javoi juraita jaereta omae oyoe rako ñoguinoireta <hesitation> <noise>